كنفضل أنني نكون فنان مشهور على نكون رياضي مشهور، قتلك الفن كيبقى دائما أهم من الرياضة وأهم من المواهب الأخرى، الرياضة ممكن نمارسها بشكل فردي ولكن الفن فصعيب يكون عندك الفن، صعيب تكون فنان.